Zahay fiagnakaviagna araiky maromaro fitegny akeke amin'ny eftra na dimy ake no ampiasagnay ,akao mampiasa fitegny betsimisaraka mety ôlo na maherin'ny dimampolo avekao mety misi olo akeke amin'ny enigna akeo mampiasa fitegny sakalava Diego de misy roa ake kao mampiasa fitegny Antesaka, misy araiky mampiasa fitegny Bara, avieo misy akeke telo karaha igny mampiasa fitegny Merina